Ɓo dna n gnwuma n mi ɓei laɓwa n naza, ɓodna n gnwuma n mi ɓei la ɓwa n mi zakwoi, ɓodna n gnwuma n mi ɓei la ɓwa n miya, ɓodna n gnwuma n mi kwuɓwa n mazaje. aɓolo n dnagna n ma mii mi-i ɓwa n ɓa n ɓa fyimi nna gnwuma ma ma zhni a pma n chei. Omi zakwoi woi nyi n wyeiwyei wo ɓei gna mige n ma gye ozanyashi mi tei toɓwam. zanya kwoto womi fwam anyi lo aikwo n ge mitagye zanya shikwa womi fwam. anyi-i n ba nu n soho sohoi vnya ma zhni ma wo agbmada n ɓai, wa gnami ge mi tei tuwye n za nyam, n ma gye zanya shi kwa womi fwa miɓa zhni vyi. n ma gye zanya shi kwa womi fwa mita zna mii nya nyim. n ma gye zanya shi kwa womi fwa miɓa ɓwa znuɓa mii tuwye n zanya nu. n ma gye zanya kwa womi fwa miɓa gyi anainai. n ma gye zanya shi kwa womi fwa miɓa ze ɓwatei. mii ɓe mi-i kwumwa mii ɓe mii mwa ɓe n chei n mi ɓyikasa sa ma kwu wye dna ma laka ma zna shni n minyi ɓugyi a ɓwai azalo n shekwo ɓei zhni nyi n gnyisnu n ɓei ya mwa vya je, n haiye azaho ɓa tei milo ɓei zna ɓei nyanyim. azaho offyi laɓa kwu n tu aɓoaɓwa fyi ɓo. azaho ɓa kwu tna ɓa aɓyi. azaho ɓa kwu tna ɓa azakwoi. azaho ɓa kwu ze aza N na aɓachi wushishi n ɓaɓo n tunge ɓakwu zhni aza n ɓakpe awye n naza nya, ɓakwu zhni aza n ɓakwu ze aɓwatei, ɓakwu zhni aza n na sasa tuba, ɓakwu zhni aza n na ɓayiɓa ge dagwo nza, ɓakwu zhni aza nu n na ɓa yiɓa ge a nyaho n tunge sanu n naagye ɓeiɓe hawo ge ɓato shna hnu n ɓai ɓugyi nyazhniim ɓa ɓwa znuɓa ɓai gyiwyenu ɓa ɓwa znuɓ a ɓai gwo n naza ɓa ɓwa znuɓa ɓai zhni aza kata nu. aɓei ɓa nu vnya omi zakwoiagna mige n ma mi-i yi ma zna shni n ma ɓwai n wyi hoi mi ɓei zhniza n na ɓei zna shni n mi n wyi hoi mi ɓei zhniza n na ɓei ɓe dami aɓa n mi n wyi hoi mi ɓei zhniza n ɓei ye aza wu. n wyi hoi mi ɓei zhniza n na ɓei zna mishni agna n mi tei gnyilo yi kwu fwa ɓeye. to odo ɓeye n yi ɓwa zhi n naiye yi zhnikwonyi kwo pa n tun gena omi zakwoi ɓei gna mi ge n ma wyeche ma ba nya ma lo ba ma zhni tnutnu n na kalai mazhniapma n ɓei n wo gna mi n wyihoi a ɓei kpemiye n zhii, n wyihoi aɓei kpemiye n na n na n gwomnati ɓwala ɓyii nya n kwonugyi anyiɓegbe ɓwala ɓyi nya, n wyihoi abei kpemiye vnya n knyi znudna n wyihoi nijiriya vnya kwo ɓei kpemiye. N naiye mila zhniza n mila zhniza ai znamishni ɓoda ye n naiye kwa pa n tnutnu nu n mi zakwoi ɓei wumi she aɓa da gbagyi Ai ka gbagyi ai ba gbagyi ai sna gbagyi ya n na aɓoajekwui n na aɓoajei. mii ya n na aɓei n ɓa malo mii zhi n tunge onya n shekwo la gaza kwoi zhni onya nu n shekwoa gaho. o nya n shekwoa gaho. o nya n shekwoa gaho gbagyizanyikwochi tami wa gwoho kwom n hoinya zhniapma n ho zakwoi ɓodai ha zhni tnutnu n ho zakwoi ɓodai ho zhni ha mi ha kpe oboye n zokwoi n shekwoyia ya hoshi. N naiye malo ɓa woin gnami ge mi ɓei la mi-i yi mi ɓei la duwo n ɓohontom a to ɓei wowo yem nkna nknyi gna ɓyiim. a to ɓei wowo yem n knyi znudnam amma a to ɓei wowo yem n nijiriyam, mila zhni za n naiye n na zhigba akwu miye wo. mila zhni za n naiye n na knyigna ɓyii da akwumiye wo. mila zhni za n naiye n na knyi znudna a kwumiye wo. mila zhni za n naiye fct n kwoin ɓugyi tukwo kwoi ɓwa ɓwama pma. mila zhni za n naiye n nijiriya vnya kwoi znami shnilo kwoi ye kwa ɓwa ɓeyekpe. kwoye kwa ɓwa a wyega ɓwa dna n gbagyi byeda. dna n gbagyi bye ka. dna n gbagyi aɓozhni zhni n na knwunuaɓei. dna n gbagyi ɓo yekpe n na aɓo ajei n ɓalo. Ho kwugye n naiye mila zhni za n tun ge na ɓodna n gnwuma n ma zakwoi ɓei dnami, ɓodna n gnwuma n ma zai gnami, ɓodna n gnwuma n ma zai wu mi ɓai wumi she mi ba zhni aɓo n wu, ɓodna n gnwuma n mii gye zashi kwo ma bmawozhni o wo ɓwa gyiwye wa gami wa gna owyiiii ɓyi ɓyi ye n hoin shekwoyi ɓa bmamizhni Shekwoyi ɓa tu ho ɓwa nsnu to gyeza nya halam to wo ɓwatom to wo zanya ɓyim. ye n ha jei masna n nazai aɓeye n ɓain vnya n naiye mi gye ɓa pmalo, n naiye mi ɓwa ɓa pmalo to ɓei gna n ɓeyei nu nyika donu na zhni mia n mi ɓa shi n naiye nijiriya vnya kwa womi n jejelua. knyi ɓei nu ba zhni n naiye aza knwu n knyido ɓa ɓe dami n mayi, ɓa ɓe dami n mikwo, ɓa ɓe dami n mi puwa, ɓa ɓe dami n mi pyiwnu kwo omi pyifwnu n ge ba ye ɓeye n kwoin ma fyi kwo n jejelua. Ho kwu gye ɓeye n kwoin kwo to zhni ɓwato nya num kwo zhni bodna n gnwuma nu n ma zakwoia gami ɓai zhni apma n chei. Odo a knwunu ɓolo n mwa daidai n mi kpeye lo aknwunu ɓolo n na ɓei zhni ai zhni nsa ha wnagye n za nyikwoi a wna ho aɓeizhni a wu o mwui a knwu kwo agbmi a saho kwo alalu lai ngye <hesitation> nya ye n na yiɓa n na anyikwo zhni ɓa n gye agbma aaa fyi ho ɓa n na n na ɓwakagyi a ɓasa ho ɓa. aɓasa ho ɓa. aɓasa ho ɓa laba aɓei dna n gna. aɓei zhni a gyiza nya ai yikwo ge aza pma nya. aza pma nyai n kwonu ho ye hanya aza pmanya yi n na mwui oomwui n na wu kwonyi okwoa gbmi n chei sa alalunu she ho nya aza pmanya ashe zhi gnwu n hoi aɓa ho kpmaya aɓwa gbavyii nu che dna ho to aknwunu aɓei nɓa nu atei zhni ɓalom. Wa gna mige n ma minyi yi Ma banya malo oba aba n na ɓwa ɓei shemi zhi to aɓo holo n mi ɓei zhni tnutnu ma duwo aɓa n wo to ɓei sim mi ɓei lasi. aɓolo n mwa n ma lo oba mii zhi mii tabwashi knwunu aɓo vyi. Woto bei yami n knwunum. woɓo wumi she aɓaka gbagyi aiba omi zakwoi ngye omihni ɓugyi ɓaɓai, wo ɓai zhni zanu n wo ɓei znazna n na betugyei woi wu woi tu gbagyi ba mwui n ɓa, woi tu gbagyi ka mwui n ɓa. woi tu aɓo mwui she aɓada aɓo n na aknwunua bei n na apa bwui woi ɓe woi chekwodo n woin ɓugyii nyai n shekwoyia zhni wo dna n gbagyi bye. N naye aɓei n ɓanu she wo ɓei ga mi awyega woa wu mi knwunuaɓo wa pmi wa dnami ɓo n gnwuma to n naiye mila zhniza n na bei banu vnya mi zhni apmalo n ɓai. Odo woho zakwoi ɓoda o nya n zakwoida woi gna ho ge onya n ho dada ɓa gye woi wnagye tu n na pache oho n ho zhni byinyi kwo hola gnwu shnuwna halo hola tu n na anyikpagye n she odo ho ta gye kwo wyem agbagyia da kwonu njesnu ɓa gna n gye shnuwna tukwo ɓa mwa lubyii akpa shaknwu gbe da kwa wukwo vyiwyii nu n hagna ho tawo a zaɓo dna n gnwuman. n hagna ho tawo ho dada ɓo dam. n hagna ho tawo oho ya ɓodam. n hagna ho tawo ho azaje ɓodam. aza n ɓa duho aza n ɓa kwoho aza n ɓa gyi n ha bye hagna ho tawo ɓa ɓodam odo ho zhni zanu n fyi laho n pyepye yi Ho zhni zanu n hota gyianyim. ho zhni za nyigyeinu. ho zhni zanu n myi knwu wu ho. ho zhni zanu n ho bwa azhnigye. ho zhni zanu n ho chiɓui. ho zhni zanu n ho chi woyeiye. ho zhni zanu n ho chi mkpemkpe. Bo dna n gnwuma n ha gwo ha kpe apma zhni n kwoi kwo bmya. yi gwo aɓofyi n gnwuma n ya zakwoi. n na aza n ɓa duyi n na azokwo gbogbo n ya zhni apma n ɓai ɓaɓa zhni yi apma; gye mikwu wo ada. gye mikwu woawo shiu. mikwu woawo lou n ɓodna n gnwuma n ma ɓwa ai gami mii zhni apma n chei n naiye mii n gyibai lo mito wo ɓwatom ntunge omi zakwoi ɓei gnami ge mi to ɓei wo ɓwatom. Ma mihni nya knwumi n mihni ɓugyii agyiwyei n tunge na ma zhni zanu n ma zna nyanyi, ma mi-i ɓugyi nyikwola n mi-i akalai n tunge na mazhni zanu n ma- odo ɓwatei ta ɓwa nyikwom n hoi ɓei je ɓwatei nuzhni ata mi a gwo ɓwatei nyikwom n tunge na wo zhni ozanu walo wa wyi nyikwo ɓa kwugyi shiu ho gye ɓwa tei atami agwo wo nyikwom ai gna ho kwonu ge N ɓwatei to kpe ho ɓowun n kwozhni wo towai nufwam hoɓa gawo wyiga n tunge agnai dai nu. n tunge wozhni zatai nu. n tunge wo zhni za aboajegbmi nu. n tunge wo zhni oza nu n wo zhniɓo n ɓato n na tukwoi gyim; wa ɓwa znuɓa wa vyi n naza nu odo gwo ɓodna n gnwuma ha gwo aɓo manai to ge aɓo nukwoi nyam tolo nyagwom. tolo vyim. tolo zawum. to zhni aɓo n na aɓachi hoge nyika kaɓe n woiya; to zhni aɓo n ho ɓache aza snum. to zhni aɓo n hoɓalo aza bwam. to zhni aɓo n naɓa gye hoi ɓe aza bwuho sim n gye nyakpa nukwoi she mwusuyi losa agwowyia gnamyi ya. n na chiso chisonu ado n ɓana bmyinai gyi ɓai gaya n na lunu ado n ɓa n na bmyi nai gyi ɓa gazhi ɓakwu kala anyai vnya owye kwa kwoin nyi kwa bwusi to anyai n ɓanu to tozhni oza n na aɓagye hoi ɓe gwo ɓodna n gnwuma manai ha zhni apma n chei n ha zhni apma n chei hota gyi nya ho snam. Ho ɓa zhni za n hoɓa zhni gyiwye da. ho ɓa zhni za n hoɓa zhni za begye da. ho ɓa zhni za n hoɓa zhni za n wo na azai. Ho ɓa zhni za n ho zhni zanu n wona kalai fyi kwo n na gyekpeazhni Kwo n knyi znudna kwo n knyi ɓwaya n ho tobei nyim hawo ai gnage yi kwu fwa ɓeye sai wola ɓe n wo ɓei nyi hawo ai gna hoge tei fwna awye n woin ntunge na wo zhni zanu n nata fwna awye n woin ntunge na ha gwo ɓodna n gnwuma n naza hoin zhni apma n chei, dagayi da n wa zhniyi fyi n nanyii wo ɓa gbmayi zhni. wo ɓa shiyi ɓwa wa gbmaizhni wa knwusnu n yi ma gwode n mwa oida president n gye oida atukwo da vnya n gye pasto danladi jezhi n holo n kalu shekwoyi ɓa mwa ho wyeiwyei akpa aza n ɓa zhni a knyi da vnya n nijiriya asu a yakwo. a dada yakwo asa zhii. aza n na aɓa ga aɓegyi aɓwala aɓyiɓyi nya laɓa vnya shekwoyi ɓa bma fye zhni wa fwa a gbagyi vnya ɓa mwa n nijiriya, ɓa fwa a gbagyi vnya ɓa mwa n fct,ɓa fwa a gbagyi vnya ɓa mwa n na agbagyia knyi znudna ho gye katnudna. ho gye nasarawa. ho gye niger. ho gye koggi. n vnya n fct yi shi abalo vnya n na gbagyi knyi nyi dagayi shekwoyi ɓa gwuyi agbagyi aɓyi onya nkwo zhni agbagyi nya waje gwo gayi asambegyika n fyei fye ɓei jemiwo nai n sado n shekwoa gye waje sadosi n yi magwode n mwa. magwode n mwa. magwode n mwa; masa fya mi vnya agbagyi vnya n nijiriya ɓodo n oida yi vnya n fyelo n fct knyi znudna nya sai sado.